Gën a muus ak lu tax mu gën a muus. Rab wi gën a muus moom, mën nañ ci taamu lii de lëg. Mën nañ ci taamu cokeer. Bokk nañ ci yi gën a muus. Li li tax ñu gën a muus nag, suñ boroom moo leen bindee noonu, te ñuy bàyyee xel lañu, te ñi nga xam ne fuñ tollu seen xel bi miŋ len wër, te seen bët yi tam toogul benn palaas te ñi ngee bàyyi xel lépp. Képp kuy bàyyi xel, di xalaat rekk, war nga nekk li nga xam ne mooy li gën a muus. Nag tamit bokk na ci yi gën a yeewu walla book yi gën a muus paska dem ba ci loo ko wax sax da koy xam. Foo ko jaarele tay bu subaa, bu ñówee moom foofu lay jaarale boppam. Bokk na ci yi yeewu, bokk na ci yi muus.